Ipishi ni ya yani isholune do wuso ikweyi koni ishotenehe iya shotunehe biyo ni owuso ya omo yagye ki mani oya re oki yagye ebiya kponu oya biye ya gwa aya biye lo ami ni ya kela mani iya kpiyo vo agye kitade biya wogya ya wa bila ikweyi koni iya bini ogboza rore ipunu ogyo koma yagye oya yotoyu lo owiki oya ma abo kasaha koma otoyumiya yamani oya gboza ipu nu ya peyo rore ipunu iya peyo gwagwa ipunu iya yayenehi oza shishi vipunu ikiya gogbayi anu piu ya biyabo ya go gbayi ya otoyu ni ya yamani owo otoyu oye ani oya mowe ikweyi mu lalo iyya gogya biy ogya kitade iya ga gakpo ya biyawa ishi shi mima iya gagye kese ni sheyi koba miki tade ma ga gakpo wa oshu Awo ni yayye ya yimu komoza meneshi nasuse ba yimu ko yani otuya tide ni ya yamani ashe pini tumotoyu niya atu motoyu mani ongogye lumabo lalo omami omaga h ami nakanu shini na ga motoyu manu ya yani ikuma kanu iga ma biyo ni aba ya ni ishi ni ga mu ga kada nu kamo iya gege e biyo ni kanu ni imoza ni ozani gbowe ipanu lo okuma gbowe ipanu lo mani ishotu nehe iya gbayi kpase gogoo vogya googogo awase shi ni ma vagye kana vgye kobi vggye kolosoho aba gbayi biyoni abagbayi biyoni aba gbay oza mani vebe ni iya gbayi kpasu se gogogo ni ami ma ipiyo gyogye ogyo kuma wine koyo toyu oya dokwu nu idu aya biye gohobolo oji mwo ya yagbogbo om ni awo ya yotogu mami atoyu shoshi kini asusu baya ni imire kotoyu niya y mani mwashika Imiri kotoye ni ya yamani mwashi ka ikweyi koni ikpozaa gbayi igagye ebe gogogo nase ba ga ni ami ma iganu ikweyi koni oza mwashika na gyoba ya ami ya ma biya gege yayalo iya miyu ya ya ikweyi kotoyu niya ni otoyu mani shoshi awoyenehi ni yole yu yofuyuyo owonya kwongo atoyu shoshi ko yoya atoyu gyo shoshi ko yoya yayo oya ma abo kase okuma shotunehe dowuso mo iya piye ini iya moza mani ini awo yalo oga gamu ebegya ire nami mire ko toyu mani ni iya biyo koko kango iya biyo koko kanya iya biyo koko kayi lekeke iya biyo koko kayi nama mowese wayoni awo kuma ogyo ya yipishi omase ni oya riyo oyiyikwiyo kase ni o ra ni egyo yiyi kwiyo kase ni ra oyiho kpanu oni gyogbayi okwikye gyo gipish eno ko weki oka donu kini ogyo dawo epa kweta ya

Kwo gboba lo otuyu shoshi koyo yu efo mi yu kamo iya yefo mani efo kuma wozu ni asuse gyo yi kwo oya piymi nyo oki ya mire kipishi ni oya yani ishi ni ogyolo ya ya wotoyu mani efo niya kadala biyo efo niya kamani ishimi iya yotoyu kefo ni iya kweha kogye yo anu mani ya ga anu mani ya wa anu mani ya ga anu mani ya wa koni ogye wakahinye yoni imire ogyo gbogye gyotegye omu ogyo wani ya yotuyu ogyo ya shipishi bita ya geku ome oya wa shiyi ipishi oni ya yawo gyogye yo ikweyi koni ofoyu oni amiyo dede mi ishikkeyo niya kamo ya kpefo vagyashi wole mani ogyo dawo ghe she shefo o do ekpene kpowa agyo kiwa wa yi gya ni oza roeho ipunaba nyigwogwa ho yipunu ba ome oki ya gbasuse ni shu kogboni Otoyu naba ma niyotoyu wo jije lo mani otuyu woza ahanya aygwupiya sha yotoyu gyo yotoyu oya tiyo aba eki ya toyeneho abo oya tasuse ko kpagye ni oya nuni abo ome oki ya gyoza ni oki ya yani kwo wase kowgye shu kwe owase ko wogye shuyo oshu koni awogyo yaba oya yotoyu oma bore oma boshe ima gyo ya yotoyu oma boe oma boshe ima gyo ya yotoyu nashishe wa kadawo kamo otoyu mani wotoyu nonya ya ya gbogye ni kayi leba lo otoyu yoma woza yipu kotuya kadanu kamo ebe ni ya yotoyuhi ni yoma ebe ni ami ya biyoza hi ya ni yoma agege ko ya a h ogyo manu ya gege ikoya kamo to gebe kase mani kpase mani shoga kela kpawa ogyo ga kela kpawa magyogwu dem alakwabo koza niyabaani shala ka aanu ma kiya piya kakoho dede anu ma ka kahima anu ya piye dede keona gwinyi dede ikweyi koni olamu nami yayimu ri ikweyi kipishi nami ya yamani iyipishi mwashika ishoye maah na woda Ko koyaya kobi local gomeni afa iye ga foza kipishi mmmani ifovacilin ifo kosta ifisupulu ifano imo omani shu kini ami ma yayu dede ikweyi koni iwa ni iwa wo yvasili ano ko nyonya mani anokpehe iki waya dede iki wama mo olamu ni yu gogo ma ya yulo ikiwa kwikye miyo o itikpi iwo wa kpiyo vaka nogya kitade ya wa ya iya kpowa iya we bi olamu ni ya gama gama mani na zoye ishini na biyabo vikyenimani oza niya ya amana mani mani ishawo lamu ni ya ka ma bita iyabo biyo ko loko anabo niya kpo vogya ya wani Imure nu mwashika iki mire kano toyu ni ya yamani mwashika anu piya shogbayihi kpanaya igyo kiso ko ki ga labo kogye nogye gyo gyumaboyo iya gipu ko kpayi ya ga gakpogye yo iya gipu ko kpayi ya ga gakpogye ala tumabo shi ma yo toyu igyo biyu yotoyu shi na sho ola mu oni ma yawo gohobe ko kipishini ya yani biya eno kikyeni ma oshu asuseni ya wo gbowo yashu oshu ko yo toyu ogyo yotoyu nipishi ho gyogwa awama oya minyo awoma oya miire kipishi ni ojoji honye ya wa kpotu ya kagye ya dawo